Di, disɛka ti, disɛka duka n ka toi gee ti mam nɔŋɛ ka dia de la yubento. Fu sãn kɔ'ɔm dikɛ dɔgelɛ iŋe Ko'om iŋɛ, iŋe yaarum iŋɛ, faa ti la bi'e ya ti fu Ko'om dita fu bunɔ. Fu ta'am Ko'om di ba zo'e zo'e.